Ara-dalà avao ñy fampiasà ñy pitandrony ñy filamina ñy torimariky momba ny seliny ñy vatany manontolo. Natao rey hiarova ny gaine, hiarova ny ñain'olombelo, fe misy avao koa ñy zo amy maha olombelo, misy avao ñy lalàña, ñy fitsipiky mifehy an'izay, misy avao koa ñy lalàa aminy ñy fivavaha, fa tsy ñy raha iaby.